د مکسیکو پخلی له غذایي موادو ډېر بډایه پخلی دی او د نړۍ د خورا مشهورو پخلیو په حساب کې راځي. جوار، لوبیا، مرچ ، سره بانجان اووکاډو او کچالو د مکسیکو د پخلي اساسي مواد دي. دودیز خواړه، لکه: تورتیلا او ساس جوړول او باربکیو یې ډېر مهم خوراکونه دي. مشهور خواړه یې ټاکو، له جوارو، غنمو یا له وریځو جوړ سوي ډوډۍ دي، چي غوښه، سبزي، پنیر او ساس لري.